Manjo-mandoky antrano faran̈y raha tiako e fôtiny hitan̈ao tsara be zen̈y oe karakôry fasala- sakafo mahasalama avy eo madio tsara be aminy leran̈y tian̈ao koa, de amin̈'in̈y kà an̈ao afapo tsara koa fa mihin̈ana an̈aty tran̈o.